àm morje for dàss'i vom bett rüss geht strecke mi (wie à kàtz) màch à bockele rùnter bockel ùn ùn ziehe ùff d'arm ùn ùuff d'fiess ùn no wìtter à rùnter bockel ùn des màch dànn guet

hit morje hawie Zwai Confiture fladele vom Kàffe gasse mìt saalbstgemàchtes Confiture Abricot Confiture Mirabelle voilà d'esch göt g'sehn

"De Seppele het e kleins Brieder gekréjt, ùn d'Schüellehrere het ne gfrojt ""Seppele, wàs gìbt dann d'Màmme ìn din Brieder (...) ze trìnke ?"". Het de Seppele gsajt ""Schnàps"". ""Wàs !"" sàjt d'Lehrere ""Schnàps ! dìs ìsch nìt méjlig"". ""Doch, doch ! Doch doch ! Da jedes Mol, wenn d'Màmme s'Tétele rüssmàcht sàjt se zùm Bieder euh... : Schnàps, Schnàps !"""

stelle eich vor àss mòrn faasenàcht esch wàs laijen'r ver à klaid àh

Verzehle ùns, wàs-n-r fer e Film s'letschte mol gsahn hàn.

Wie fàngt an de Doe fer èich gewenli àn?

esch eich schon a mol ebs verrùckts ìn de Ferie pàssiert verzähle's uns

well lied hànn'r àm liebschte seuje ùns wàrùm

Wàs triiwe-n-r fer Sport ? Verzehle ùns e bìssel devùn.

Wàs hàn'r dànn àls Kìnd àls wìlle ware ?

Hàn'r dàdo Vieh ? Wàs fer ìsch dìs ?

Wàs nàmme'n ihr dànn ìmmer mìt wenn'r ìrigs ànnegehn ?

wàs màchen'r àls mìt Frìnd wenn'er eich treffe

Sìn'r mìt Vieh ùm éich rùm ufgewàchse? Mìt wàs ferischdes?

Was han'r uf Éier Aarwëit fer Herüsforderunge un wie düen'r se dann iwerschtehn?

wàs esch fer eich à gueti Frìndschàft

wie gehn'er dànn àls garn ànne ìn Ferie wàrùm

Kennte-n-r èieri Troemwohnung bschriiwe ?

well Buech hànn'r àm lebschte seuje ùns wàrùm

verzähle uns a g'fìtzer Wìtz

geh ihr gern in's elsasser Teater un wàrum

wàs hànn'r àm leebschte ver watter ?

Gan ùns zehn Bèispiele von Fröje, wie m'r éich nooch stelle kennte.

Wàs koche-n-r àm lìebschte ? Soeje ùns wie-n-r dìs màche.

a Hexe gìbt eich wàhl zwìschen denne drei sàche fleije ùnsìchtbàr sìn oder ìn de Lit eirige gedànke gelässe wàs chwosieren'r und warum

Màche-n-r ebbs jede Doe, fer àss-n-r èich wohl fìehle ? Bschriwe dìs, wàs-n-r màche.

Verzähle ùns ebbs, wie ìn éiere Kìndhäit pàssiert ìsch, un wie éich gebliiwe ìsch.

sìn'r ìm a Verein wàs verich'ter

Well ìsch de schlìmmscht Film, wi-n'r gsahn hàn? Warum?

Quelle est votre plus grand espoir pour l'avenir

Wàs màche-n-r dann àls àn de Wihnàchte ?

er hàn àm à G'wìnnschpeel g'wònne wàs màchen'r mìt'm gànze Gald

Wàs hàn'r ìn de Schuel àm liebschte gstüdiert? Wàrùm ?

wàs hàn'er àlles fer Pfànze ìn ejeri Wohnung

Wann ìhr jetz ébbs gànz àndersch kennte màche àls Beruef, wàs dätte-n-r màche ?

weller Film hàn'r àm lebschte ? seuje ùn wàrùm

verzähle ùns wàs nr ver à Kònzert zum letschte mòl g'sahn hàn

Wie richten 'r eich àls uff e Reis vor, màchen 'r ebbs spéziels ?

Wàs màche-n-r garn àme Sùnndàà ?

b'schriewe d'längscht ùn oder d'witscht Reise wie er ìn ejerem lawe gemàcht hàn mìt so viel etàppe wie meijli

Wàs bàche-n-r àm liebschte? Soeje ùns, wie-n-r dìs màche.

well sìn greigschte vortschrìtt bis ìn de zwei letschte johrzehnte gahn hett wàs hàn se ìn ejer lawe gebroocht

verzähle uns wàs'nr ver a üsstellung zum letschte mol g'sahn hàn

lueje ùss'm fanschter nüss un b'schriewe wàsn'r sahn

Wàs màche m'r garn ìm Gàrte?

Well ìsch s'letschte Teàterstìckel, wie-n-r gsahn hàn ? Ùn wàs ìsch's gànge ?